ई फेरी, हदौ ईद हनेस जगह दु, जहां लोगानु आनु दैनिक जीवनु जरुरतो पूरा लान्नौ बच दु। हदौ फेरी ऊ बारे सुनचयो ताइए आंगु हने लागेच, हदौ हनेस जगह नितौ, जहाँ लोगानु जिंदगी ऊ ईद महत्त्वपूर्ण हिस्सा निच। ग ईद फेरी ऊ जुड़ाव महसूस लानजया तुक, क्योंकि हदौ हनेस जगह नितौ जहाँ परिवारु रंग कौनया ऊ मिलेन्नौ औबल जगह निच। हदौ दैनिक जरुरतो पूरा लान्नौ हनेस जगह निच, जिदंगीऔ ईद महत्त्वपूर्ण हिस्सा बितयैमो महत्त्वपूर्ण निच। आंगु फेरीऔ निम्नलिखित <noise> चीजौ खीम ज्ञयाच, लौगस ऊ भीड़, लौगा नु भीड़ निच, दवा दैनिक जीवन ऊ जरुरत ऊ पूरा लान्नौ लौगा बच, दवा विभिन्न प्रकारउ उत्पाद निच, फल निच सब्जियां, मांस मछली, विक्रेता ऊ आवाजे बद दु, आनु आनु उत्पाद ऊ। <hesitation> बेचैन्नो, दोनिपी लौगस ऊ बात चीत, आनु कौनया रंग, पेरंगा रंग। ग भावनाओं ली महसूस लानच, उत्साह निच, खुशी निच, आनु पेरंगा रंग, कौनया रंग टाइम बितयैमो खुशी निच।